<noise> imene, silikamo umwang'ang'a tsiene, uvusiolwa tsatsiilulu pokuji- upukusivika unyamini, koo imene tsovie ukuta apa? Isaiji uvaibia kutukunga avene uvikwandulila avene, <noise> uvikwandulila vimwene itsikutsovela uvani kusukwandulila nitsi kutsovela, uva wibea wileka amakasi mumene kumene, ukutsipa kasilamu mwinyo, kilavu jitsina kuvone jitsikuvufuata uve mbona nitsikakufuate, <noise> koo tsinokwa nasyene tiditsake pavunono natsikekele amakasi, usike kyamaketsera ukandosa, usivikie numwinyo. Apokilavu sinakuvone tsinyira sikwisa kumalundi, ila kama natsuke nusike kili hinu tsinyira, nitsika nitsika itsetse nakuvone sinyiraka munyase. Koo natsisenga vilevule, tsinoko ukumunu vihutsidee mumuda umunguso vikutside muve atakama ukulili senga unamele une ndidimake <noise> une nene ndiva ninyasengo, uve atakama unokukutsu mbulune, nditsibate kupoukutse ndikutseukwibatile une ndikukwelekera kutaji une si uve. Uve nukawea ukusibata ukubya kuilia kwasabu uve veve nukimanyire ukudei munne indeukimanyie ukudima, une ndide ndinatso mwinyase, uve ulinda kunyumba. Apyandiliwuka ndisika ndinywesa amaksi une, uvulindile ughu, aya apyasisye akakunyumba jitsikukumanya uve kama naani, lazima tsifwate une ndindindili ndilinasyo umwinyasi, jutsinukwa amakasi une nine ndujikwelewa akanzi. Isingi jisaiji, jinuku ikinu furani jinuku ikinu furani. Isingi jisaiji, jili moja mbili tatu, kwahiyo, une nine jitsikufwata fwata umuda umungosu ilova atakama unyasenga, undekie umunu kunyumba utie alelake, itsiitso siva kama senga tsamwini syosyave, sabu ula vimwene ukutsijali umuda umungiusu ukutesnga ijinamu, isenga iji jilindeti, elelo jilindeti inuve kusileka isenga wita, kademake furani, apikiliwuka idindile, apikiliwuka, akungile, apikiliwuka atsipie amakasi apikiliwuka ikutsivika paluhala itsilisake uve nausaka amuna. Koo natsyene silikama umunu, uvu- vo- umunu vikukupa usada vimwene ukujali nteniva karibu jave atauna anapata isida, wita nyee ufurani akanangile ngoja ndibe ndikatake. Natsisenga silivevule, umunu vikutsidee vimwene tsikumanya kyang'aning'ani kulikuveve naukusideima. Kwahiyo, umuda umungi usu- twita ndete, uveve udema, uvetsaka karibu nasifusiaho kwasababu. Itsyene tsikulumanya kabisa uju vimwene ikutupa kila kinu koo uve vina ukutsipa kira kinu nisikawesa ukuta tsokerere kwave amuna nitsikawese, sibea kumunu vikusipa ikyakurya. Najumwana verevule uvikupe ikisinu sino nu- vimwene ivarafiki, uva naikupe ikinu kinunu nunuvii kilima, uju avike une nandive nene ndibea kukalinda, ndibea akumunu vani- vanikomi isinu sinunusiyi, veiki, une ndikwisa wave ukumera ka- kamakasi kilasiku kilindidesaka mwitumbo amakasi kabla jakumela kuvukali, une nukuvukale umela kuvukali vundilitsake ndikutaki natsyene silivelevule sinokwa tsilitsake tsikutake pusibyake kukendakendu. Uvekirasiku wibya ung'oma ukalutake ung'oma ukalutake.